Ong birthday ai purairekori gnong henong tokuko nahah nommainno horoki ngonike tii owo umuini nawa' roki ho beer nopingyo ho birthday gnonghene nawah roki beerki ngonghene. Impa tirugnoko nourung ngongye ho ha charlie tanagakong pokong ngongye, toku nahah tiki howoniki ngong yong roki ngonike roki ong beerngung nopupito roki onunno kitori newungmo tii owo muu riku ho pookong happy bithday sirowamo urukong. impa ningii naaho torumonuku iirangamo urukong nuhurumo nuukong pai nohung ongii beer ngawamong rekii siroyi' tuiyong, roki toponinang raahimmo ho pookong birthday ngoye wunghe ho ong nommai oworii ong charlie yaki. Impa urii piirong ho pokong birthday ngongyo. Impa nii hoko ngongyong ngite manni ho sipakawah nuyu urii pirong impah uringite roki tiwono pu'yemmo nomuinong rono huhetong, rono huro ho koh grader retuhihetong retuharie tiki turong roki ho tiwo tikah turong roki ho arapah. Nawa' ho riku puumo huro puumo huro yii rono mutihenute monorupitihe Ti ongi moongkoh heko mivo kori tangakonoki tiki musingmannoki i'rong owo poongo manni orusiworokong hoko manare tiki teko ongite konga tiko mivokori hukarah ngomo unuku araporong, araporoku roki tii itotonyo rakarungyo sihungyong heko paruwa tangakonoki. Tiki i'rong tiki musimangnoki misimango kuu ongikoh u'kisako ongkoh tuutuh noii ngawa ronoki onunu oko ngung tiki itowarong tanka nowo ngawahgung impa tiki nahahkong hewa aarapah i'kono. Ongi nong o'ko rakarungyong kandesi tiko rakarungyo sihungyo riino umurong umuro ai ngoni roki rannonang muute tiki ongi bukaki ranno tii kutorupiih ong pookong parts toku hukarewuuyu nawah ongyori riku ya awah uukowah huhetong ong kiakukite kotoninang tii hukarotoku ukopito roono miito ai paratunghegnong imah ongyori sarere awaku hokoh nowori ngong ummung pookong ngonghe nong, ho pokong birthday tiki pokonoki howonoki. O'ko ngung nawa' tii owo purairekori ya noopu' hetong, ho cake ngung nawa' tii ongi kuriwaherong tiki ongikoto howo noki Nee yaki ai ngoonghe ngongyo komikorokuu nawah romokite nawa' hoho beer yii noi newung henuiyong. Impa nii impa no'ra maritoh nong ong weekeni manni toku noru mo tukumong roki hoi nong sipaka niu nuhenong ongi riingoto taunuki tiki ongi mangurukoriki. Impah ongko police okuramo uruherong tiko aah kumaramo manni toku noi to'hemarahe to'kemarakong uhumo roki tiwo nong complaini wee'kong tiki nahammo uruherong potuwana onguu tii manni nommai toku noi to'kake police kurohemmo. Uhumo okurakong tii owo ommorongku ahkumarai nawa' roki hoko manguruko kuuni po'marai tiki ruwaukommo unuhenong mani toku noru mero to'kaire roki ongkoh poongonang ruheeku ong yori taunu to'ka'kong kitori ongyori manguru tuhahgnung manni toku noii toku noii to'ka'kong. Impah roki orukii nawa' ong riiku hoko ranno nowori riku poo'ki ne'worong munukoto tahtaiwah kaiwah nowori piro koti woroku ho meng beer tookohamo uuruku tiko uwiro to'kaiyong to'kaiyo hoko gas tokotokohah tuhotawaro koto mungungo kuungi poongo ruheiyong. Ho pemengti ngung ko ngungko tiko tu'ki tuhoo tuuho tawaiyong uni, hoko tiki newa. Impah ongi hoko hukaraku monongyoo nii uruki omoronong hoiko riito manguru roki riino po'moyu roki ukowammo uururong, ho koh nowori nohrong aii impa uukowahkong tii heko no musimanno nehworo tiki paamo tukong ongyo coke tuukung yong nohro impa tu'ki to'kang toku paamo nohro tu'ki ukowaring. Impah noworinno rumaraku kumangmo tukong kumangmo no'rong akai nii noropi' nuiyong tu'ki ukowaring tu'ki ukowaring reetoku nee tuiyong. Hoko beer tu'ki hiahia taiyong noi uukowaiyong. Impah o'ko hiya nowori roko ha hokoiko kotiye morurong pokong mii sara tangah, ho tii owo pongo hukarammo taunu hukarammo noi awaku hoi polisi beer noi awaku roki hookutoro roki urii owokoh wakunnai rono hurong. Impah ong kuutongmo unnukong tuugnhe nommai nohra aai'aairah rehaha impah tiwo mihmihyungyo unuku ranno huku manni tokuu tuungyong harusisihah nowo korukuuh. Impa ho ha tiwori manni tiwo tikah. Ongi tuu' yii neumotuku tuku toiku nawa' ro roki piro kotiyehetong polisi kori ongi polisi ngung topo meng kukewah. Tii uhurono nohnno tiki ongi kesinoitaki ne'wah impa tikoko ringkoto potungamo uruku manni tokuko korurong, roki hoo kuukui roki unnoo rinno uhurong aii tikoko aahkumaramo unnukong hoki polisi